Françoise elli Prantsusõ revolutsiooni aol. Ja tä oll'gi üts noist, kiä nõssiq barrikaadõ pääle ja kuninga vasta mässü nõstiq. Ja joosiq püssegaq, nä saiq sõaväe käest püssüq, kuna- kuningalossi poolõ ja aiq kuninga lossist vällä. Ja võitsõ Prantsusõ Vabariik.